اسرائیلچ ثقافت چِھ یہودی ثقافتس سۭتۍ قریبی تعلق تھوان تہٕ تارکین وطن تہٕ صہیونی تحریکچ یہودی تٲریخس منٛز چِھ جڑتھ۔ اسرائیلی ثقافتس منٛز چُھ اکھ اجتماعی معاشرٕ موجود یتھ منٛز گروپ، خاص طورس پیٹھ خاندان، پننن انفرادی ارکانن کھوتہٕ زیادٕ قدر چِھ تھوان۔